من طبيعة الحال من حق اي شخص اختار البلاد اللي بغا اعيش فيها و الوسط اللي بغا اعيش فيه و المكان اللي غادي ارتاح فيه مع انه مينساش الاصل ديالو البلد الام ديالو وعتارف بيه واعتز بيه و فنفس الوقت يمكن ليه امشي لاي بلاصة خرى فالعالم